Anyuùŋ gbeegbèè nyaŋ kpɛlɛɛ mìŋ naŋ nyìmè <noise> wèè hiiŋ gbiŋ aŋ nɔ̀ŋ kèè woya lɛɛ̀ sùà e gò guùŋ tɛɛwɛ̀, òfoo sèè aŋ gbìŋ naŋ nɔ̀ŋ kèè woya lɛɛ̀ sùà, wo nyuùŋ gò dȧwiɔ̀ bȧ gbiŋ naȧŋ nɔ̀ŋ, kɛɛ è siaŋ aŋ yè nyaŋ naaŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ŋ lɛ̀ aaŋ nɔ̀ŋ kɛɛ yàwi nȧȧŋ gbiŋ ɓɔ̀ ȧŋ nɔ̀ɔŋ, becauae sèè aŋ gbiŋ ȧŋ nɔ̀ɔŋ kɛ̀ ɓòò nȧŋ donȧŋ naȧŋ fè bȧ mìè go, ɓòò nȧŋ do naȧŋ nȧŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ wèè wo jɔ̀ɔ̀lɔ̀ dȧwiɔ̀ dìì, weètii, mìŋ donȧŋ mɔ̀nɔ̀ŋ, anyuùŋ gbeegbèè nyaŋ gbiŋ mìŋ naŋ nyìmè lɛ, nyɛ̀iŋ nȧȧŋ gbiŋ nȧŋ gò sòpoò naŋ nɔ̀ŋ kèè woya lɛɛ̀ sùà, yàwi nȧȧŋ bȧ nyiŋ jɛ̀ì miìŋ weè ɓula e nɔ̀iŋ anyùùŋ e kuunò nyiŋ gòo.